لو قالوا لي يوم من الأيام تعيش على بيت موجود على شجرة، ولا تعيش في مركب على البحر لكن هذا المركب مرة جاهز إنك تعيش داخله، باختار المركب لأن كثير أحب البحر وأحس إنه شي يتحرك أحسن من إنه أعيش على شي ثابت طول عمري، بالعكس إني بشوف أشياء جديدة، باصطاد السمك، وبيكون بروحي في البحر.